ياودي أنا التأخر في <hesitation> الملاقيه تاع الصحاب ولا كذا ما نعرفهاش الطول إطلاقا، أنا شوف من اللي يعيطولي قد قد نكون عندهم، كي نعطيك كلمه كلمه واقفه بارود تاع تاع باجي تاع ولاد سيدي الاغواط، والو ما نعرفش حتى حاجه، نعرف الوقت المحدد يسموني نقاريلك عندك بعد وين تحب بعد، نتا نتا شور وأنا عليا الباقي.